Habde on timmina kuude mai ngam himbe nanan beldumto kude mai timmi dow wakkati, amma to timmai bo, himbe man sunan.